Café reta jaeramiño vi opa oyoavɨ avɨ reta oime café <hesitation> biologico jei supe va, oime iru café normal jei supe va no, jare oime iru café vuajete ye <hesitation> iro va no, jeta oyoavi avi reta keti keti rupi oñeme va rupi ramo